Efia esogi nje meh efia erome adoen iye anior goid, adoen irome ari dene ke efia esogi igaha ishi educk euai, onun ufiat edog uje du iduck educk, ika good ethop uduck osoi we igwe, iuigaha enerim aua kuborma esesep, abba asepmi-meh kpor-kpork agwe ari imang ogon iseh meh, ari seh meh good igwe, abbe afom meh, abba ofon mimeh agwe, anebana aje-ja nap igon, ari inap igon igwe anerim arabuma izeni educk ke osoil, abba asemimeh educk ke osoil agwe ari ifi wev meh, ari weby meh ishi effia esogi, usohor mme igwe anor kpor- kpork areme ma ke ethon nsort ifigaha ije yene educk efia, educk efia wor ayen nwe mneh ouen irom adorn iye-ari kam je osoil iyioewe, edan- idani onor wor anugi gai ikpa abbe na fu ren ke ufu iyene educk esogi before ayen educk esogi ke ibon meh ouen iron-adorn eda-dan esogi, eda-dan onor nna fu aua yen-meh ke ntagha meg ouen irome adorn iye ari- abbe afu enh aua yenmeh, anor euack ukabana nna afu abe na fu ke esogi ntack meh ouen irome adorn yen educk efia.